أكيد. عشان تسلق بيضة، إبدأ بملئ قدر بالماء وخليه يغلي. بعدين، حط البيض في الماء بحذر بإستخدام ملعقة. سلق البيض يعتمد على اللي تفضلة. اربع لخمس دقائق، لبيضة مسلوقة ناعمة. تسع ل لتناش دقيقة، لبيضة مسلوقة صلبة. بعد ما تخلص الوقت، انقل البيض للماء البارد. عشان يوقف الطهي. وبس.